Titahaqqaq min kon inta asshuqulal aishinna da sahi da wa ma gal shuqul hikaya walla kan hijje kebas bihijju fuga da biyanduk lada yom inta tugunni minanniʼaas haw tudor lek shuqual haw asshuqul da kan ma gammet fattashta ma tilga da walla gaid ke shuqul ihasal lek ma tigdar tidaf le nafsak da tilerif.